الماری تنظیمولو لباره الماری باید په مکمله شکل باندې خالي سي. په کټهګوریو وویشل سي او وروسته د هغه نه تاخچې او یا هم بسکټ استفاده سي او یا هم کوټبند استفاده سي، د یو رنګ کالي د رنګونو په واسطه جلا سي. <hesitation> په منظم شکل باندې ، <hesitation> شیان پکې تنظیم.